Xtiktaqiij jun juuj xtikbán chu ri tz'ib'la'neem ruk'ruk'jun juuj por ejemplo xtik, xtik tz'ib'aj wu los números dígitos, jun. k'eeb' oxib' kjib' jo'ob' i xtopnik a nueve xpe wu tz'ib'la'neem wu lápiz kuando ya xtqajik wu xtz'ib'la'neem xtik b'an sakar wu ruk'jun zacapunta i tchuknik chqe wu rb'orrador pero xtik k'amb'ik asi, ordenadamente.